Ea olama amane gararesa re budaya sa sair-saire amane sair-saire wilayah sair-siare saire sa readati, rebudaya, repakeane sa sai saiyanie. Kalu olama jawa pakea jawa, kalau olama kalimantan pakiane kalimantan, kalu ulama apone apone itepee olama serane sasai saiyanie. Kalu olama e saire ite ama amane olama apone sakalu manuawai saiehueru saisa, tapi sai-sai ya isaire readati, rebudaya, kalu olama ite ama a saire olama apone samanuwai sa kalu isaire sa i saire itenue. Kalu itemahina saimara, pakiane pakiane maneh saisaire adati, saisaire pake adati jadi olama indonesia reisa rebudaya, readati sa heana resou maneh resou sa. Unai au eine mesa rebudaya maneh utun telu lesi, utun telu lesi mesa rebudaya maneh. Resou maneh heana, uutun itu lesi, jadi utun itu lesi mesa olama naloo indonesia ihueru. Jadi wilayah indonesia mesa reu <hesitation> budaya readati maneh resou maneh utun itu lesi. Jadi olama ite wilayah indonesi reire saite ama budaya mesa saisai yanie, kalo olama e apone sacuma isa maneh. Isa mesa e saire, kalu olama ite sayanase e saire e mite ama e ite sae ite nue ite tetenue, ihena, isaire imara kalu imara sanaloo ite unasae seititu una ama dati ama luma adati saite marah. Ite nue ite nue pele sei nase ite amata tamu hilama se amesa ipake ama pake adati nai pelesi, ipelesi nalou. Si oha olama ama amane, jadi olama sai saine amane mesa sibudaya mesa saisaie nie. Saisaie mesa ijalankan sue sesuai nisaae nisaire pemeni ni tai saire ni amani mere. Jadi ite olama e apone reisa ite cuma ite amatelu iteremesa cuma eta amatelu mesa ite saire, ite tenue isaire i hena yai saire maneh. Mo kalu naloi indonesia modern resa saka e adati budaya a tune si ona olama budaya modern, budaya moderen mesa bisa si saire si nana budaya unai ya si saire si saire olama budaya moderen peme atane yanase budaya moderen tapi kalu oalam ite saire, ite saire olama e indonesia reire sasak reua ya ebumesa budaya ya budaya moderen. Budaya moderen mesa si nana budaya hilama riyaha si saire amae atanesi unai naloo. Si amnai nalou budaya moderen kalu tamsa taem ite uunaya ama budaya maneh. Ebudaya budaya reisa harus olama indonesia reisa harus iperhatankannya karena kebudyaan mesa sangat penting naloo ana wahib pumuri. Adati yamoe budaya mesaie ajare tumata nolou mata menjadi tumata yang beradat bukan tumata yang biadab. Remesa olama e bahasa indonesia tapi kalo olama ama souw sai jadi kan anaoa sahsi si mandiri, si sopan si santun mesa olama e sae e saire bahasa indonesia kalo olama ite ama saire sa anau adate mesa anau pahson ibisa iuna parantam isesuaikan yani adati ni budaya peme ditomti ni tampa i tu tuele pema ulamane amane ni saire. Jadi tumata lae saite harus ijalankan ama adati mesa adatia pahson supaya iat ite atur ama ana mehsa ana ama anasi bisa sisaire, si bisa si teina bahwa o elo au ina seisa. Sesuai ama adati kalu au una si isre sasuai ama adati taem, jadi ite anau saharus ieini mana naule alai tumata lae, tumata lae harus i unama mana loe mana naule naloo ite ama anahsu supaya ite ama budaya, ite ama adati sabisa eeu. Eu pahso tapi kalu ite i ana ue ama anatam ite e saire ama ana tam remesa ana ama jadi tumata ang biadab. Jadi itetumata lae itetumata lae mesa ite ina bahwa budaya mesa, budaya mesa esaire. Jadi olama isikola maneh ipelajari ya baudaya ite nana budaya helamot tumata nie isesuaikan yae ite amae e budaya mesa sangat penting naloi iteama generasi pamuri. Generasi bisa ipelajari ama budaya i bisa samakan budaya tumata ramenie tam karena tumata ramene satumata nie-nie ita ma ita mae, jadi opalale itama rate mesa i anaa bahwa. Yalemue-yalemue yauwe-yauwe karena yelemue-yalemue mesa naloo waem, yauwe lee yauwe berarti naloue yau waeu. Jadi budaya adati olama indonesia reire saibermanpaat nalo em ajare tumata nalou tumata mesa ioroi bukan iaheyate taem. Jadi ite tumata lae ite haru isteina bawa adati mesa budaya mesa e mencerminkan bahwa ite anau adati, kalu budaya metam bisa e mencrminkan bahwa ite anau adati taem. Jadi naloo generasi iharus teina budaya seluruh indonesia reire, indonesia reire pebudaya maneh utun itulesi. Jadi utun itu lesi mesah olama sai-sai yanie. Sai-sai yanie jadi ite sebagai tumata lae ite ama ana amemena yajaresi nakalu boleh nasi patu yasi saire nalo ite ama budaya reire, kalu budaya reire ite unai ahiyate muka ama ana manesir iahayata. Tapi kalu unai pahson-pahson emuhun muhun berarti euw esi euhu ema tetap era-ora imami tamsa tamene.